Ndubuu na'a yendu ja tradicion ho ninu costubre ihó ihá, ndu chichinejan nege neveji, ya'a ndeka xhicha kachimen, tradició ha o costumbre atu'u ndajene ndakute na'í chindoni nejai'a chine ndejuí, ndee vixna nuu ju, nani niyii celebrar ne'e yunujan indubu ñuu ka'a yee njun, ndubuu viko santo kachendo yadia ihá, atoda kuite jaihé veje nevejí.